с вами кайыржан альбазаров это подкаст файндюрби
в мае две тысячи девятнадцатого года я записал интервью со своей әже с бабушкой рамазановой бижамал рамазановной
даст бог в этом двадцатом году ей исполнится девяносто три года
жизнь бижамал рамазановой это отражение история қазахстана ее почти весь советский период
а также новейшая история молодой республики
она родилась двадцать первого июня двадцать седьмого года в селе кзылагаш капальского района талдыкорганский области
в трудный сорок второй год во время второй мировой войны уже в пятнадцать лет ей предстоит стать учительницей средней школе
не смотря на трудные детство лишение в семье и тяжелой болезни бижамал рамазанова шаг за шагом упорно работала над собой
чтоб на деле проявить любовь к своей земле ее людям помочь қазахстану послевоенному восстановлению
внести вклад в развитию общество экономики образования и культуры
зо образцовый труд и ее ответственность уже в тридцать шесть лет бижамал рамазанову назначают на одной из ключевых позиций советскому казахстане на пост секретаря президиума верховного совета казсср
где она тесно работала с видными деятелями такими как динмухаммед конаев шахмардан есенов габит мусрепов
позже она занимала пост председателя казахского комитета солидарности стран азии и африки
и начальника главного архив управления при совете министров казахской сср
она дважды награждена орденом трудового красного знамени и знаком почета а также орденами құрмет и парасат
за долгие годы на госслужбе в составе советской делегаций ей довелось побывать самых отдаленных уголках эээ нашей тогда еще закрытой планеты
и увидеть увидеть первых лиц государств включая фиделя кастро оля кастро ясир арафата муаммар каддафи
будучи на пенсий моя әже продолжала вести активно общественную деятельность
в семдесять девят лет освоила компьютер и работала аж до восьмидесяти девяти лет официально
для меня моя бабушка это эталон мудрости искреннего патриотизма стойкости трудолюбия и дипломатия
она мне многому научила и помогла многим қазахстанцам
ыыы в этой серий выпуска было записано пять эпизодов
чтобы охватить разные времена э в жизни эээ моей бабушки и истории страны
в этом первом эпизоде наша героиня расскажет о своем детстве и о ранней молодости где застала голощёкинский голод ашаршылық и вторую мировую войну
во втором и третьем выпусках мы охватим период с пятидесятого по девяностые годы
карьерный рост молодой казахской девушки в органах советской власти
о взаимоотношениях политиков в ссср
о трудностях казахского народа и о поездках бижамал рамазановой
в четвертом и пятом выпусках мы поговорим о чистоте и честности на высоких позициях
и о том откуда все таки могла взяться коррупция в казахстане действительно ли это наследие советского союза
а также поговорим о балансе карьере и семье и о нашей семье ельбазаровых
повествование нашей героини героини ведется на казахском языке и сопровождается музыкой этно фольк группы туран за что группе большое спасибо
и так давайте слушать
ең бірінші сөзге кіріспес бұрын өзімді айтып алайын
менің фамилиям рамазанова бижамал рамазан қызымын
қазіргі жасым тоқсан екі жас
әрине әр адамға берген уақыт алланың өлшеп берілгені
сондықтан бұл жас аз деп айтпаймын онша көп деп те айтпаймын
өйткені уақыт тез зымырап өтіп шығады
әр адамның басынан балалық құсап жақтан басталған өмір осылай созыла береді
әке жағым кедей адамдардан болған
кей уақытта біреулер мақтанады біз сондай едік бай едік деп
әке шешем нағыз қызметкер жұмыскер адам болған
бірақ менің әкем семьяда бес алты ұл баланың ішіндегі еті тірі кісі болған екен
ол кісі сол қызылағаш деген ақсу ауданы алматы облысының қызылағаш деген селосында тұрған
сол жерден бер жағында талдықорған қаласына келіп орыс байларының қолында тұрып орысша оқыған
сонда шұбар деген жерде русско казахская сельско хозяйственная школа деген болған төрт кластық
соның бір екі класын да бітірген
онда сол ақысыз пұлсыз келіп бір байдың малын бағып қойын бағып жылқысын қарап і ііі атқосшы болып көмектесіп сөйтіп жұмыс істеген
сонымен аздап болса да ол кісі орыс тілін білген
арабша жазу білген сондай көзі ашық адам болды
енді мен туған жыл бір мың тоғыз жүз жиырма жетінші жыл
совет өкіметі келіп байларды конфискация жасап жатқан кезде туыппын
сонда сол қызылағаш арқылы ақсу ауданы жағынан алакөл ауданы жағынан байлардың барлығын сол жақтан бері қарай жер аударып
басқа жаққа жіберіп жатқан кезде енді сөйтіп шулап улап жылап қоштасып жатқан кездерде туған адаммын
өміріміз қиын болды
өйткені ауыл шаруашылығымен ғана шұғылданатын
әке шешем бай адам емес
сондықтан ы сол өте орта қол өмір болды
бірақ менің әкемнің кереметтігі сол болды
үш жасымнан бастап мені сол қазақ тілінде шыққан кітаптарды алып келіп соныменен дауыстатып оқытып
ыыы көршілерді жинап кешке жақын май шамды жинап отырады ондай электричество деген жоқ
жиі көршілерді шақырып алып келіп мынау менің баламның дейтін ол кісі мені қызым деп айтпайтын
баламның ыыы оқығанын тыңдаңыздар әңгіме тыңдаңыздар деп сонда өңкей мынау ііі батырлар жөнінде ііі ғашықтар жөніндегі ііі өлең кітаптарымды кітаптарын алып келіп оқытатын
сонымен мен кішкене көзім ашықтау болғандай болды
енді өмірдің өзі содан басталып отызыншы жыл жиырма тоғыз осы жиырма жетіден а бір екі жыл өткеннен кейін ашаршылық басталды
ашаршылық қазақстанға келген кереметтей бір қолдан жасалған ауыртпалық болды
голощёкин деген москвадан жіберілген бірінші хатшы қалайда екінші революция жасаймын қазақстанда деп
бүкіл мал шаруашылығын құртуға өйткені қазақтар тек мал шаруашылығымен шұғылданатын
өйткені техника жоқ
ммм анау суғарылған жерді ыыы ресей патшасының саясаты сондай болды
ыыы су баратын жердің барлығын ресейден келген адамдарға еріксіз соларға берді
қазақтар буквально сусыз отсыз жерде қалды сонымен шұғылданатын
ал голощёкин келгеннен кейін енді колхоздастыру басталады
барлығы бірге болады бір жерде боласыңдар
бір бір бір жерде өмір сүресіңдер деп соныменен ы көшіп жүрген адамдарды енді ы бір жерге орналастырамыз деп жинады
жинағанда үйі жоқ ы көшіп жүрген адамдар олар алып келді сол саманнан кішкентай бір кішкентай кішкентай үйлер жасап ыыы сонда тұрды
қолдарындағы бар дүниесінің бәрін бірге орталыққа салды
мен өзім соны көзім көрді
не бар үйінде ара күрек і соларына шейін алып келіп бір жерге бәрін үйді
біздің бәріміз осы енді қолымыздан келгені деп
машина і соқа деген елдің көбінде жоқ
в основном сол мал
оларды да бәрін алып келіп жинап кәдімгі бір жерге үйді
соныменен жұмыс жоқ ақша жоқ ііі басқа тіршілік жоқ
сонымен жиырма жиырма жиырма тоғыз отызыншы жылдары ашаршыыққа ұрынды
мен сол ашаршылықты көрдім
көргенім сол біздің үйдің есігінің алдында келіп бұрын бірге жүрген адамдардың жығылып жатқан
мына кісі кетіп қалды мына кісі кетіп қалды деп жатқанын соны естідім
бірақ оны бала кезім ғой мен онда қорқуды білген жоқпын
иә өлді өлді иә апарып көму керек дейді
сондай қиындық болды
ал енді бұл өзі қазақтың жартысы қырылды
енді қарап жатқан оқыған қазақтардың бәрі ыыы ленинді де сталинді де көрді олардың алдына да мәселелер қойды
алаштың ардақтарларының бәрі ііі сол қазақстанды қалай жөндейміз деген адамдардың бәрі тіршілік жасады
оқуға түскендері болды
сол кездерде мысалы оқуға түскен ы адамдар өсіп шығып ііі бірнеше ііі белгілі адамдар болды
ііі қазір енді айта алмай отырмын ііі
талдықорған облысынан сол бізге жақын жерден ііі тыныштықбаев деген кісі
темір жолдың институтын бітіріп келіп осы темір жолды салып түрксиб сібір жолын қосылған жерін шешкен сол адам
сол сияқты әрбір саладан ііі өмірдің саласынан солай жұрт тіршілік жасады
бірте бірте өмір өзгере бастады колхоздастыру болды совхоздастыру болды ыыы
менің әке шешем туған жерден ертерек кетіп қалды
ол кетіп қалғанына себеп тек қана семья жағдайы болды
менің әкем көп ағайынды болған
сол ағайындылар қызылағаш деген жер арқылы ол өзі бір узкий место
шығыс пенен батысты жүретін тек қана сол жол
қазірде де сол жол бар
міне шығысқа баратын жолдың бәрі сол қызылағаш арқылы өтеді
сонда ыыы анненковтің армиясының барлығы ы шығысқа қарай кетіп жатқанда сол жолмен жүрген уақытта анау жолда жүрген адамдарды ақтардың адамдары
сен кім жақсың қызыл жақсың ба жоқ ақтар жақсың ба
ақ деген белогвардейцы
или қызыл ма жоқ ііі қызылдар жақсың ба
біреу айтады екен ей оның оның бәлендей ол қызыл жақты жақтайды аққа саған жақпайды сені ол қарсы десең атып жібереді екен
сөйтіп сондай атуменен бір рет неше рет өтеді
қызыл да өтеді ақ та өтеді бәрі сол қызылағаш ы арқылы өтеді
бірде олар болады бірде бұлар болады
соныменен бұлардың менің әкемнің үш бірдей і ағалары сол жерде атылып кетеді
мұны ол кісі білмейді ол кісі қапалда жұмыс істеп жүрген кезі екен
соғыс бітіп енді елге қайтып ыыы не болып жатыр деп келгенде сол үш бірдей ағасын тауып алып менің әкем өмірім менің бітті осыменен деп
күңіреніп шашының бәрі жап жас о қырыққа жетпеген адамның да шашы ағарып сол жерде өте қатты қиналады
соныменен енді сөйтіп жүргенде менен кейін менің алдымда үш баласы ол кісінің қайтыс болады төртінші мен келдім
үш үш екі бала қайтыс болады үшінші мен келдім меннен кейін ұл бала туды
ол ұл баланы мен көрдім
бала сол екі жарым жасқа шейін мен оны мен кішкене үлкендеу болдым айналамда отырды өйткені әкем де шешем де жұмыста
оларға жерді өлшеп беретін
олар жерді қаза тұғын пәлен әне ііі соттық жерді сен орындайсың деп
сонымен бізді есікке жауып кететін
ііі суды бір нәрсені қойып кететін сонымен біз солай тіршілік ететін едік
сол бала қайтыс болып кетті
сол бала қайтыс болғаннан кейін әкем мүлдем айтты
мына менің өзім туған жерім маған жақпады
мен енді қайтемін жеті адамды осы жерде тұрған едім
енді мен мына жалғыз қызымды алып кетемін бұл жерден
басқа жаққа кетемін маған бәрібір қайда барсам да жалғызбын деп сонымен мені алып кетеді
ол кісінің бір өте кішкентай арбасы болды
сол арбаға отырғызып шешем үшеуіміз ақсу ауданы қапал ауданы болатын содан гвардия ауданына келдік
сол жерде менің әкемнің апасының баласы болған екен
сол бала сол жерде орналасқан екен кезінде ел көшіп жүрген ойда
сол айтып мен осы менімен бірге болыңыз енді деп алып келген
ол байғұс сосын қырық ы қырық ы қырқыншы кырық бірінші жылы соғысқа кетіп ол өліп ы қайтып кетті қайтыс болып кетті соғыста
сол жерге келдік
жұмыс жоқ ешнәрсе жоқ ана трудовик деген колхоз болды алтын емел деген і жерде гвардия ауданы дейді ол кезде қоғалы ауданы болатын
сол трудовик ы колхозы ы орыстар орналасқан жер екен
өйткені судың жағасы жақсы более менее сондай жер
орыс адамдар ы кіріспейді уже кірісе алмайды
сонымен ары бері іздеп жүріп ы ет сүт совхозы болды ы кировский совхоз имени кирова деген
ііі гвардейского района когалинский район тогда был еще когалинский район
но папа нашел сол жерде барып жұмысқа орналастырғанда соны айтыпты жарайды мал шаруашылығымен шұғылданамыз әйеліңізге де жұмыс табылады деп
сонымен шешем доярка болып әкем мал бақты ы сиыр сиыр бақты
сол жерге келіп орналасып содан біз кішкене өмір көрдік
әйтеуір көшіп жүрсек елмен бірге жүрдік елдің алдында тұрдық дегендей
міне осы кезде мен мектепке осы гвардия ауданында бардым
ііі менің мектепке і дайындықпен бардым
ы орысша қазақша әйтеуір онды онға шейін цифрды білемін алатын қосатынды білемін дегендей жазу білемін сондай кішкене дайындықпен бардым
мен кішкене кластан класқа өтіп отырдым ыыы жақсы оқыдым
ііі бірақ менің өмірімде мен әке шешемнің қолында тұрып общий сложности екі жыл бірге оқымаппын мектепті мен оқығанда екі жыл ең болмаса бірге тұрмаппын әке шешеммен
мен постоянно әкем бір орысты барып жалдайды
оған сол малын апарып береді өйтеді бүйтеді сол сол жерде мектепке мені соны орналастырады
соныменен арамыз он екі километр жер
оған енді суббота күні жұмыс ы мектептен үйге келу керек
соған әкем маған есек жалдады
есекті пятница күні алып келіп қояды і мектептің қасында байлаулы тұрады
сонымен есекке мініп менімен бірге балалар да бар қыздардың бір екеуі менімен отырады
ііі қалғандары қыстың күні шаңғыны ұстап отырамыз ііі бұрышты
ана жақта балалар ыыы соны ұстап немене еді конькименен коньки сияқты онда коньки де жоқ қой сонымен әйтеуір сөйтіп келеміз
сондай өмір өтті
енді жалпы өміріміз жаман болған жоқ
осы кезде мен бірінші рет үлкен адамның батасын алдым
қазақстанның өте белгілі жазушысы сапарғали бегалин деген кісі
бір күні пятница күні үйге қайтамыз деп отырғанбыз есек келмей қалды
ііі жігіттер балалар барамыз деп отырғанбыз
бірақ олар айтты жоқ біз бармайтын болдық өйткені мына алтын емелдің керемет желі бар сол боран соғып келе жатыр ы қыстың күні февраль айы
қыстың күні енді мынау боран соқса болмайды біз бармаймыз деді
а мен жалғыз ойладым жоқ мен енді не де болса аз уақыт жер ғой барып қалармын деп алдым да кеттім
осы қар деген тұрады бетті сипап жүресің омбы қар
сонымен келе жатқанда бір үлкен машина қара машина келіп тоқтады онда машина деген кездеспейді онда салт атты адам кездеспейді
онда адамды көрсең қуанасың адам көмектеседі
бірақ ол жерде ыыы қасқырлар болды сол қасқырлардан жұрт қорқа тұғын
соны келе жатырмын жүрісім онша не болды
бірақ келе жатырмын енді үйге келетінімді білемін енді онша көп калған жоқ көп болса әйтеуір үш төрт километр шығар деп
соны машина келді де тоқтады қара машина
тоқтап еді есігін ашты да қайда бара жатырсың деді үйіме бар жатырмын дедім
үйің қай жерде міне алдымдағы бірінші ферма деген совхоздың өзі алдымызда жақын жер дедім
әке шешең қайда сонда тұрады отыр кел машинаға деді
сонымен үстімдегі немді қарларымды бәрін шешіп тазалап бір үлкен ііі шапан шапан емес тон тон ыыы
қасқыр тон соның ыыы отырған адам а сипап алдына отырғызып
сосын сен қайда оқисың мектепте оқимын
сен білесің бе сен кімнің алдында отырғаныңды деді
жоқ білмеймін дедім
ол сапарғали бегалин деген кісі ол жазушы адам
сен оның шығармасын оқыдың ба білесің бе
біз мектепте әлі оқыған жоқпыз бірақ мен бір ауыз білетінім бар еді деп әйтеуір ойыма түскені ғой енді айтып едім ой азамат екенсің мен енді сені әке шешеңнің қолына апарып тапсырамыз
ііі сен бұлай етіп жіберуге болмайды мына жерде қасқыр жүретін кез қазір қап қараңғы қалай болады ол деп сонымен мені үйіме әкелді
әкем үйде жоқ екен
ііі барачный бір бір бөлме кішкентай
шешем жаңа ғана келіпті і от жағып жатыр екен қазанға
сонын әке әкесі қайда деді әкесі мен айтамын әлі келген жоқ дедім
ал енді мына балаларыңыз қызыңызды қолыңызға тапсырдым әкесіне айтыңыз енді бұлай жіберіп өйтпесін мынау обал енді мынау деп
сөйтіп енді ал балам енді сен бақытты бол деді кетті
оны мен кейін білдім ана құлағымда қалды сапарғали бегалин екені
мен ол кісімен тек қана кейін араластым алматыға келгеннен кейін
міне бір жақсылық көргенім осы өңірімде қалғаны
өйткені кереметтей сирек ауданда сирек келе тұғын жүретін алматыдан келген машинаның біздің үйге келіп рамазанның үйі қайсысы деп сұрап көршілерден соны сұрағаны ертеңінде вообще пошла легенда
мына рамазанның қызын ы машина алып келіп үйіне әкеліп тастады деген
это было вообще такой то вдохновение
бірақ мен оны онша сезген жоқпын
но я ухом слышала как женщины говорили бұл жақсы әдет қой бұл жақсы жағдай ғой деп отырғанын
ну вот мен мектепке общий сложности жақсы оқыдым
бірақ әрбір жаңағыдай үш үш жылдан ба артық мен мектепте әке шешем қолында тұрмағандықтан я ощутила эту трудность
как жить в чужих семьях қалай приспособиться етуге не істеуге
сонымен мен ауру бола бердім
мен барлық өмірде бар аурудың бәрін ветрянка дегеннен басқа аурудың бәрін өткізген адаммын
енді соныменен әйтеуір аман есен жаным қалды
соныменен мектепте жаман болған жоқпыз әке шешем әлгіндей жұмыс істеді
менің әкемнің бір кереметтігі сол болды
мен үшінші класты бітіргеннен кейін әкем мені қолына ұстап алматыға алып кетіп жүрді
алматыға келу деген енді керемет қиын дүние
соны алып келеді осында
сен айналайын осы қаланы көруің керек сен қалада тұруың керек деп айта береді
қаланың не екенін де мен білмеймін ғой
соны алып келеді де бір кинотеатрдың алдына әкеліп билетті алады да ол кісі мені отырғызады да өзі далада отырып мені күтеді
мен ананы көріп отырамын әйтеуір елмен бірге
сонымен шығамыз сосын ол базарға апарады мені киіндіреді ііі по последнему слову дегендей
сосын мен сөйтіп ауылға келемін
енді бір рет келгенімде маған сағат әперді
ол сағаттың үстінде паровоздың суреті бар еді
оны мен жоғалтып алдым
әкеммен бірге келе жатып неде машинаның ы арбаның ішінде жоғалтып алдым
оны іздедік таба алмадық
жарайды барсын мейлі барсын деді әкем
мен маған велосипед әперді
велосипед әйелдің велосипеді жоқ қой ер баланың велосипеді
оны менімен бірге тұратын менімен бірге ешкім жоқ қой мен жалғызбын
маған мынаны көмектес мынаны айт мынаны не болады дұрыс бола ма мынау бұрыс бола ма деген ешкімнен еш нәрсе естімеймін ғой мен
мен я своей собственной головой
вот где упала где пропала где встала где говорила дегенде бәрі смысле жүріп жатты
сонымен велосипедтен жығылып і тіземнің бәрін жаралап әкем келіп көмектескен болады
ыыы қашанға жүреді сөйтіп велосипедке үйреніп алдым
сонымен мені әкем мені ұл бала ретінде ұстады
мен атты қалай ерттеу керек шананы қалай жөндеу керек арбаны қалай ремонт жасау керек
ііі оның бәріне бірге әкеммен бірге отырып кәдімгі ііі әлгі инструменттерін апарып беріп сөйтіп отыратын әкеме сондай жақын болып өстім
енді соғыс басталып кетті кырық бірінші жылы соғыс басталды
ыыы қырық екінші жылы тоғызыншы класты бітірген кезіміз
ііі мен бір жақсы адам таптым өзіме дос қызды
ол қыз әкемнің әкеммен бірге оқыған кісінің қызы
әкем менен әкеммен таныстықтары болып шанқанай мектебінде шанханайская средняя школа деген қазір де бар
сол жерде тұрады екен
оның баласы директор директор школы екен
соны әкем танысып ана директор школыменен ыыы сол мектепте мен ана қызбен таныстым ол ананың қарындасы зағия деген
бірі үйімізге екеуміз бірде оның үйіне бірде біздің үйге келіп жатамыз бірге оқимыз
но такие стали просто родные люди
содан кейін ағасын директор школды армияға шақыратын болды
армияға шақыратын болғанда ол айтты енді сендер оныншы класты бітіресіңдер анда институтқа барасыңдар
оның бәрін соғыстан кейін қалдыр
өзінің қарындасына айтты
сен біздің үйдегі үлкенсің жұмыс істей ала тұғын
ал енді бижамалдың әкесі соғысқа бара алмайды
ол кісі барамын деп барды ғой неше рет военкоматқа барды жасың үлкен деп қайтарды
соныменен ііі енді бижамал қалады сен енді неге жұмыс істеуге тырыс деп ы обьявление бар екен
ыыы алматы облысының түрген педучилищесінің жанында двух месячный курсы бар екен по подготовки преподавателей деген
соған сен барасың зағия сен енді соған дайындал
ол мен барамын енді мен кетемін деді
ой жоқ сен барсаң мен де қалмаймын мен де кетемін ай сенің әкең бар ғой шешең бар сен мен айттым ешнәрсе етпейді мен сенімен мен қалай мыналарды ешкімді білмеймін давай бірге
сонымен екеуміз ыыы курсты барып екі ай оқыдық түргеннің
ылғи отличноға бітірдік
бізге курсовой методпенен оқиды оқиды кетеді
і кішкентай ғана по методики преподование әйтеуір қалай отыру керек қалай тұру керек ііі
немножко психология балаларға қалай ең болмаса сол жағына отырғызып күн түспейтін жағына отырғызу керек
ну в общем такие элементарные вещи и литература содан біз екі ай оқып қолымызға кәдімгідей ііі свидетельство алдық отметкасылары бар
соныменен енді уже мы преподаватели ііі начальных классов
сосын менің әке шешем білмейді менің кеткенімді
ол кісі ойлаған мен алматыда оқып жүр деп
і мен түргенде педучилищені бітіріп соны үйге келдім
үйге келіп мен осылай мұғалім болдым
балам ау неге айтпадың біз екі ай әбден сорладық қой
әйтеуір кейін естіп қалдық әйтеуір аман екеніңді білдік деп
сосын сол шанқанай мектебіне преподавателем нас устроили
ол кезде ең болмаса он бес минут қалмау керек айтқан уақыттан
бізде сондай тәртіпке үйретті
әрбір нәрсенің он бес минутсыз ең болмаса ерте бару керек
өйткені сот болды бізде
бізге он минут қалған уборщицаны соттаған кез болды
қиын жағдай енді
соғыста жүрді өліп жатыр сендер і тәртіп бұзасыңдар неге кешігесіңдер у нас военный порядок ы өмірде де военный порядок деп мы уже привыкли к этому военному порядку
сонымен мен мұғалім болып шықтым
өзім он бес жастамын
маған конечно қазір өзіме даже өзімді ұяламын да қалай мен мұғалім болғанымды
әйтеуір сабақтарды білетін едім
дополнительный учебниктер жоқ
бірақ әйтеуір сол в пределах того әйтеуір
бірінші үшінші класты қатар отырғызатын балалар мектепте аз болды
бірінші класс үшінші класс екінші класс төртінші класс сөйтіп паралельный екі і кластан отырдық
сонымен сентябрь октябрь ноябрь декабрьдің каникул бола берген кезінде і әлі болған да жоқ
ііі рамазанова назначается преподавателем каракемерской і не полной средней школы ііі
осбовождается шанканайской школы деген ііі неменен ііі телефонменен указание берді районо дан
содан кейін шақырып алып айтты ал енді сен кетсің енді бара бер
біз онда приказ анау мынау да жоқ ондай
соныменен енді әкеме айттым енді бару керек
ол әлі жүз километрден әлдеқайда қашық жер
қыстың күні январь айының қасында мен он бес жасар қыз баруым керек жүз елу жүз жиырма километр жерге
әкем менің қолымнан ұстап алды да ну жарайды барамыз бірге барамыз
ол кісі маған не ыыы ат берді өзі есекке мінді
екеуміз от салып отырып сол жүз километр жерді өтіп районо ға бардық
районо ға барғанда әкем барады мен есіктің алдында тұрамын өйткені білмеймін еш нәрсені
барып содан кейін приказды қолына алып ал енді кеттік әрі қарай тағы да бір он жиырма шақты километр
сөйтіп мен ы қыстың көзі қырауда келдім
қар көп анау таулы жер ііі мектеп жағылмайды мектеп жағылмайды
и он жасқа келген ұл балалар жоқ мектепте
они уже самостоятельные были люди десятилетние мальчики
даже чабан болып кетті қыстың күні сол малменен бағып
сондай жерге келдік қыздар көбірек ііі
бірақ қыздар сол оқы оқытамыз енді түске шейін түстен кейін бәрібір жұмыс істейміз
түнде отырып қыздар ііі тоқиды і армияға подарка жасаймыз ііі носки қолғап
і сосын қыздар мына і қалған материалдарынан тігеді тоқиды
тез возвращайся будем ждать деп жазады
соның бәрін посылкаға жібереміз
ал енді тыл деген тыл деген болмаса бұл соғыс аяқталмайтын еді осылай
тыл деген бірге ұстап тұрды ғой
тылда тауық өсіргендер ыыы налог төледі жұмыртқа төледі
сиыр ұстағандар сүт төледі май төледі май жасап
ал енді і әйтеуір ііі подоходный налог деген ол өзімен өзі
соның бәрін төле оның үстіне заем подписывались
какие что возможно әйтеуір какие дрогоценности были люди продовали вернее сдавали
за деньги самолеты выпускали за их счет
міне сөйтіп мен мұғалім болып жүргендегі әлі комсомолға да өткен жоқпын
бірақ әйтеуір видимо общественный жұмысқа араластым
у нас не было мысли как как прожить и что мне надо
у меня почему то что то нету кто то должен этого нету у нас соображений никогда не было
кто то что мне обязан
этого я не ощутила я
я считала что я должна делать все что нужно делать для человека
соныменен общественный жұмыста тұқымды тазалаймыз
тұқымды ы қолмен араластырып оныменен тұрамыз екі сағат үш сағатқа
көктемде мына жер айдаймыз
ы жұмыс жұмысшылар екі смена кетеді біз түнде балалармен барамыз
сонда сақаның үстінде ұстап тұруға балаларды біз ұстап тұрамыз балаларды жүріп сөйтіп сондай жасаймыз
енді ол өмір ауыр
оны айтып былай осы қиын болды деп айтуға қиын
өйткені мы не знали вообще төрт сағат бес сағаттан артық ұйқы дегенді білген жоқпыз біз
қыстың күні су суды суық суды шашып ы көшеде алып жүргенін көрсетті
зоя космодемьянскиді солай көрсетті
ііі оны рас солай болған шығар
соны көрген адамдар бізге де
міне соғыста сондай жағдай болды сондай адамдар осылай болды
біз қалай осы тыныш жатамыз деп
мы всегда работали и дети и все
қазір енді екі жас үш жастағы балалалар бар әрбір селода бар ол
сонда бізде деген жоқ қой
а шешелері таң атпай кетеді сағат алтыда оларды келіп әрбір есікті тоқпақтатып ы алып кетеді
содан ол түнде келеді а жаздың күні а әлгі неге алып кетеді бригадаға
онда вообще жұмыс күні түні
сонда ана балаларды әйтеуір ауылда бір кісі бір кемпір болады ғой кішкене жақсы мейірімді
соның қасына әркімде кімде кошма бар соны алып келіп сол жерге төсеп сол кісінің қасына апарып отырғызады
ол кісінің өзі жүре алмайды қазіргі міне тоқсаннан асқан мен сияқты
кейде еңбектеп жүреді сөйтіп жүріп балаларға шай қайнатып береді
а шай деген ол кезде біз жоқ қой шай деген мы не не понимали
а мына природа өсіп тұрған шайды алып келіп содан қайнатып сөйтіп береді
сонда әлгі балалар екі жас үш жастағы төрт жастағы балалар сол бабушканың тәрбиесінде отырады ғой міне жаздың күні әсіресе ііі үлкен бір қорада болып отырады
бірімен бірі ұрысу деген төбелесу деген жоқ
тамақ ішпедім қарным ашты деген жылап жатқан бала жоқ вот
вся такая была атмосфера чистая преданная
и все думали қашан соғыс бітеді қашан
ол соғыс төрт жыл болды ғой ойбай ау
төрт жыл деген ол бір күн емес бір ай емес төрт жыл бойына жұрт
сколько чего могли что было вынести все вынесли
это был такое тяжелое время
люди например мы девушки не знали что такое одевать новые вещи
можно перешивать особенно моя мама могла из того из другого третьего что то делать у меня какие то были ы одежда
и самые красивые было то что мы марли если поподали однослойный
мы его накрахмалим он становится такой не не прозрачной это было наша бальные платья что называется
но не бал мы не знали не понимали
я вступила в комсомол интересных случаях
райком комсомолдың бірінші хатшысы мария гусейенко деген бір әдемі орыс қызы бірінші секретарь ы райком комсомолдың когалинского районы екен
бізге келіп жастармен жиналыс өткізді
содан кейін кімдер комсомол емес деп біз бәріміз жиналдық
содан кейін мен шығып бірнәрсе айтып сөйлеген болуым керек
содан айтты сен сен комсомолда барсың ба деді жоқ мен комсомолда болған жоқ
ол кезде комсомолда ы он алты жастан алады
содан кейін айтты енді уже бір жыл өтті ғой сен комсомолға өт мен деп комсомол билетін маған берді
сонымен мен комсомол болып кереметтей ііі деятель болып шықтым
осы деятель болып шықтым деген сөздің өзі қазір мен айтқан уақытта бір жағынан гордость и бір жағынан неудобно
өйткені все кто і кімде кім соғысқа жарайтын адамдардың бәрі коммунистер түгел партия ы партия мүшелері соғысқа кетті түгел кетті
комсомолдардан жасы он он жетіден асқан он сегізге тола берген адамдардың бәрі кетті
бәрі өз өздерінің арызымен кетті
соныменен қалғандары он бес он алты он жеті жастағылар ііі оның ішінде баяғы мен ііі мұғалім ретіндемін
сөйтіп активный болған болуым керек сосын отырып алып мені комсомол секретарын ііі жасады
комсомол ұйымының басшысы болдым
комсомол ұйымы ол кезде оқытушыларды да оқушыларды да колхозшыларды да интелегенцияны бәрі бір ақ ұйым болатын бір ақ ұйым
сонымен менің комсомол ұйымымда отыз жеті мүше болды
отыз жеті деген бүкіл енді селоны ұстап тұратын адамдар
енді мені активный бола бастадым
қарайтын адам жоқ
ересек адамдар жоқ қасыңда
бір де екілі ііі броньмен қалған адамдар бар
олар ана тракторшы
олар сол шаруамен өздерімен өздері болады
сонымен бір жерден біреуден ақыл сұрайтын адам жоқ
соныменен вот сен қалай ойлайсың осы дұрыс осы дұрыс осы дұрыс болу керек дейсің вот соныменен біз жұмыс істедік
сөйтіп у нас какой то степени рано началось ііі гражданское отношение к жизни
не не семейное не благополучное а вот именно гражданское
как будет всем хорошо когда будут қалай адамдар бірқалыпты жақсы өмір сүреді екенбіз деген ойменен жүрдік
сөйтіп төрт жыл өткіздік қой төрт жыл
соғыс біткен кезде кереметтей той болды
той болғанда ой тойдан бұрын ыыы комсомол ұйымының хатшысы ретінде ауыл советтің председателі бар
ііі председатель колхоз бар сол үшеуміз жүріп ііі похоронка келеді ғой похоронка келіп жатады
барып соны естірту керек
почтадан соны өзіміз алып алдыменен ана кісіні дайындау керек оның қалай жағдайы қалай
оған баруымыз керек оны естірту керек оны успокоит ету керек
это это это целый трагедия ғой
жалғыз баласынан айрылып қалған бабушканы елестету өте қиын ғой
осыны өзіміз көзіміз көрдік оны естідік
баланың қандай қымбат екенін адамның қандай қымбат екенін білдік
сол кезде және менің мен мен ғана көрдім деп айтамын өйткені менің маған сол келді сондай жағдай
бір күні кгб дан екі үш офицер келді
біз деген үйіне бара жатырмыз деп
онда не бар бабушка ғана бар і әже бар і жұмыста келіні бар бір кішкентай ғана баласы бар
неменеге барасың
оның баласы предатель болып кетті
сондықтан біз ол предательдің үйіне барып үйіндегі барлық мүліктің бәрін тәркілейміз
ііі соны айтамыз шешесі пусть знает ііі сондай предательдің шешесі болғанын көрсін ол деп
вот это было тяжелейший момент нашей жизни
соны айтқан уақытта анау әженің қалы ы жалғыз бала келіні отырған
анау кішкентай бала екі жастағы бала жылап отырған
сонда мынау үйіндегі бар дүниесінің бәрін қасық шәйнек тағы не ы кошма анау мынаудың бәрін жазды үйінде барын
үйінде не бар түк те онша жоқ оған баға қойды өздерінше
соның бәрін алып неге сдавать етті неге магазинге
біреу келсе ыыы сатыңдар деп
содан енді елдің бәрі естіп отыр елдің бәрі ол ыыы предатель боламын деп кеткен жоқ қой оның бәрін түсінеді
ну осылай жағдай болған
соны ауылдың ауызбіршілігі елдің қамқорлығы
бір оншақты күннен кейін ана заттардың бәрін сатып алып жұрт әрқайсысы әкеп үйге берді ананы бабушкаға
әр сонда әрқайсысында онда да түк жоқ қой әр отырған адамдарда
соны жеке жеке ақшасын жинап жүріп сатып алып соны ы бабушканы успокоить етті
оның қандай жағдай екенін қалай қолға түсетінін қалай ыыы неміс фашисттері оны қалай екені ол белгілі ғой ол кейін белгілі болды
бірақ осындай требование қатты болды осындай қиындық болды
біздің қиындығымыз сол мынау колосья бар ғой кәдімгі не өсіп тұрған өсімдіктен қалған ыыы бұтақтарда пшеница бар тары бар
тарыменен ыыы сол не бидай
соның колосогынан теріп алуға рұқсат болмады ғой
соны теріп алған адамдар сотталды ғой
ол да енді жалғыз ана жерде бірде екіде тұрған дүние ғой
ал енді осындай қиындық болды оның бірақ тәртіп болды
елді тәртіп болды
ел тек қана соғыстың ыыы бітуін күтті
ііі соныменен елдің енді елде басқа ешқандай ешкімде ой болған жоқ
соғыс бітсін соғыс бітсін соғыс біткенін күтеміз соғыс біткенін күтеміз
басқа ешқандай әңгіме болған жоқ
енді соғыс бітті ғой соғыс біткендегі жағдай
жұрт ух деп рас рас па өтірік пе деп жатыр
ы балалары келмегендер жылап жатыр
ііі балалары ы ыыы похоронка келмегендері куанып жатыр
енді инвалид болып келгендері келді
біреуінде бір көз жоқ
біреуінде бір аяқ жоқ
біреуінде екі аяқ жоқ біреуінде бір қол жоқ
арық ыыы ауру адамдар
міне солар келгенде жұрттың соларға деген көзқарасы қандай болды
сол ы ер адам келе жатқанда соны қай келіншек алар қай қай келіншек соны қайтсем мұны соны мен күйеу қылып алар екенмін деген ойда болды
өйткені тұрмыс құрғанына екі ай болған адамдар іші баласында қалып соны көрмеген әкелер кетті
ал енді сол әйелдер байға тимей қалды
мен бір осы жуырда сөйлеген сөзімде айттым
балалар волонтерлар сендер қазір біреу сексеннен асып сексен мен тоқсанның арасындағы кемпірлерді қараңдаршы
бұл нағыз бақытсыз адамдар
бұлар күйеуге шыға алмады
адамдары болмады бәрі кетіп қалды
жалғыз қалды бүгінде де жалғыз ешкімі жоқ
сен осыларға қараңдаршы балалар деп айтқаным бар
міне осындай да адамдар болды
ал сонда біздің керемет қыздар жас әйелдер сол біреудің көзі жоқ біреудің аяғы жоқ болса да соларға тұрмысқа шықты
сөйтіп қазақстанда балалар көбейді
балалар деген өмірдің қызығы
баласыз өмірде қызық жоқ
вообще барлық дүние келеді кетеді
қалатын тек қана бала
сенен туған бала баладан туған бала
осы ғана қызық
адамдар сол кезде білген ғой сонда мейлі көзі жоқ болса бір көзі бар ғой жетеді
і бір көзге бір көз бір басқа жетеді деп айтатын күліп жүретін
бәрі күліп отыратын сол біреуде көз жоқ біреуде аяқ жоқ
қалжыңдасып отыратын сөйлесіп отыратын
міне сондай уақыт болып жұрт осылай соғыстан кейінгі өмірді жандандырды
мінекей соғыс осылай аяқталды
ііі соғыс аяқталған кезде ііі мен селода жүрген кезім ғой
ііі районо дан ііі телефонменен ііі хабар келді
сізді ііі оған шейін алматы облысынан талдықорған облысы болып шықты қырық бесінші жылы талдықорған облысы құрылды
содан кейін талдықорған облысының ы мен уже комсомолда жүрмін ғой енді райком комсомолда мүшемін
сол обком комсомолға делегат болып сайландыңыз деді
оған мен бара алмадым
салт атпенен тағы да жүз елу километр бару керек
салт атпенен шығып едім жердің асты мұз болатын тұғын үстінде су
атым жығылып су болып үйге қайтып келдім
үйден бір он шақты жоқ бір километрдей жер жүргеннен кейін атым жығылды дағы мен өзім су болып қайтып келдім
сонымен мен делегат болып қатыса алмай қалдым
бірақ мені кандидат ыыы етіп сайлап қойыпты
соныменен енді соғыс ы біткен кез ғой енді
телефон ы звондайды сізді ііі обком комсомолдың ііі обком комсомолға шақырып жатыр
оған облоно ның бастығының менен обком комсомолдың хатшысының екеуінің телеграммасы бар
сізді талдықорғанға ы обком комсомолға жұмысқа жіберуге деген
соған барасыз деді
әке шешем баяғы ііі шана неге арбасына отырып алып енді талдықорғанға тарттық жүз елу километр
содан келдік ііі мен мен өзім әлдеқандаймын уже мүше болып әне жерде
уже он сегізге толдым мен кішкене ііі әр нәрсені түсінетін жағдайға келдім деп жүрдім
обком комсомолға келіп ііі сөйлесіп былай отырғаннан кейін ііі сіз ыыы орыс тілін қалай білесіз деді
мен айтамын әйтеуір аздап қана білемін мен бірақ қазақ тілін әдебиетін ііі
соны цк влксм нан бір әйел келді командировка москвадан ол кісі сөйлессін сізді кызметке алуға
она начала со мной говорит мен орысшаға жауап беріп жатырмын ыыы родовое окончание деген жоқ менде
соныменен ол кісі басын шайқап отырды
онан кейін бір уақытта жарайды деді і үндемейді
жарайды кейін айтамыз дейді
ертеңіне бардық кейін айтамыз дейді
бүрсігүні бардық әкем бірге жүреді мені ол кісі алдымен барады
сосын ананы ана есікке кір дейді мен онда барамын
сонымен жарайды деді сонан кейін бір күні обком комсомолдың хатшысы айтты сіз орыс тілін жөнді білмейді екенсіз
бір телеграмма составить етіп көріңізші
біз енді осы жерден телеграмамен сөйлесеміз ғой аудандармен деді
жарайды бір тексті берді орысша әлгіні жаздым
орысша вроде ничего сосын айтты қалай телеграммамен жіберуге болады
мен айттым міне жазып қойдым жоқ мұныңыз несі бар методы бар
қалай телеграмманы бүйтіп беруге болады
ол точка деген болады запятой деген болады тире деген болады оны қалай
мен білмеймін оны мен көрсетіп қойдым
оны тчка дейді зпт дейді
оны сіз білмейді екенсіз ғой тчка дегенді білмейді екенсіз ғой двоеточиені айтады онсыз болмайды деді
енді мен үйренетін шығармын дедім
сөйтіп мен бір ай жүрдім
мені жұмысқа алмайды
мен әкеме айтамын аға ау не істеймін мен ана жақта жап жақсы бастық болып өзімше жүр едім мына жерге келіп түкке жарамай қалдым
енді мейлі комсомол болмасам болмай ақ қояйын
онда мұғалімдік жұмыс істейік іздейік деп
сонымен әкемнің баяғыда оқыған сельско хозяйственная школасының жерде орта мектеп болатын соған бардық
алуын аламыз бірақ қазір ставка қазақ тіліне әдебиетінде жоқ
енді басқа и предметтерге бар енді бірақ әзір жоқ
ну жартылай ставка болады мейліңіз келерсіз деді
сосын сөйтіп жүргенде і обком комсомолдан бір күні хабар келді
келіңіз енді алайық деп келіп отырдым
содан кейін сол тчка мен зпт ны бастадым
орыс тілін үйрену оқыдым
мен енді оқитын жерім де жоқ
менің оқитын тек қана казахстанская правда
социалистік қазақстан деген екі газет бар республиканский
сол екі газетті аламын выписывать етемін де сол бойынша мен перевод жасаймын
білмейтін сөзімді біреуінен оқимын біреуінен аламын
сөйтіп жүріп орысша кітап оқыдым бірінші рет
ііі проделки ходжа насреддина деген
өйткені маған оның тексті белгілі ғой енді қазақшасы
сөйтіп жүріп әйтеуір қазақшаны түсіндім
соны екі үлкен кәдімгі ііі кітапқа і тетрадьқа түсінбейтін сөзімді жазып арасында соның переводын запоминать етіп
үйге келгеннен кейін соны оқып сөйтіп үйрендім
біз ол сталин қайтыс болғанша елу үшінші жылға шейін түнгі жұмыс болды сағат он бірде бітетінбіз
тоғызда ровно басталады он бес минутсыз
түсте бір сағат перерыв
содан кейін сағат алты жарымда бітеді
жеті жарымда біз келіп отырамыз
жетіден он бірге шейін түнде он бірден кейін үйге келгеннен кейін май шам болады
ііі электричество жоқ қой
сол май шамға отырып әлгі түсінбеген сөздерімді оқып кітабымды оқып газет оқып сөйтіп оқу аз ұйықтап ііі сондай үйрендім
әйтеуір екі жыл екі жыл мен кино дегенді де білген жоқпын
басқа көңілім де бөлінген жоқ
әйтеуір осы орыс тілін ептеп біліп алуым керек қой деп сонымен әйтеуір кішкене орыс тілін біліп алдым
сонымен мен орыс мектебіне барған жоқпын
орыс мектебін осылай өз бетімменен осылай үйрендім
енді осымен доғарайық
біз өзімізді және өмір сүріп жатқан қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз
мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру
оян батыр подкастын ұнатсаң бізге айтюнс гулг плей қосымшалары арқылы жазыл
фейсбук инстаграмм в контакте және файндюби нүкте ком сайтында бізбен бірге бол
подкастымыздың жақсаруына себеп боламын өзгеге көмектесемін десең айтюнста өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа
назарыңа рахмет